nýir kjarasamningar og aðgerðir ríkisstjórnarinnar marka tímamót að mati þeirra sem að þeim standa þeir stuðli að lægri vöxtum og veiti þeim mest sem minnst hafi seðlabankastjóri segir óheppilegt að sett hafi verið inn sérstakt ákvæði í kjarasamningana um lækkun

gæti hægt á vaxtalækkun hann telur að samningamenn hafi mögulega gert mistök Skúli Mogensen reynir nú að endurreisa flugfélagið og leitar tæplega fimm milljarða króna frá fjárfestum fyrir fjörutíu og níu prósenta hlut í félaginu skammur tími er til stefnu þarf að reyna að fresta enn úrgöngu Breta úr Evrópusambandinu eftir ákvörðun breska þingsins í gær lögreglan í

Bretlandi er viðbúin óeirðum gangi Bretar út samningslausir

í næstu viku kostnaðaráætlun fyrir gerð

er sú eina af fjórum áætlunum sem stóðst þetta leiðir úttekt innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar í ljós

við Hlemm og framkvæmdir við Sundhöllina og Vesturbæjarskóla fóru fram úr áætlun

gott kvöld forystumenn verkalýðsfélaganna og atvinnurekenda eru ánægðir með að þeir sem minnst hafi fái mest út úr samningunum

er hann kallaður og er honum ætlað að standa vörð um kaupmátt launa lægri vexti og lægri verðbólgu áhersla er lögð á kjarabætur fyrir láglaunafólk lágmarkslaun skulu strax verða þrjú hundruð og sautján þúsund krónur á mánuði og enda í þrjú hundruð sextíu og átta

fyrsta janúar tvö þúsund tuttugu og tvö lægstu laun hækka mest eða um þrjátíu prósent samtals verður launahækkun þeirra sem fá laun eftir kauptöxtum níutíu þúsund á samningstímanum launahækkun hinna verður sextíu og átta þúsund þá verður tuttugu og sex þúsund greiddur í maí ef hagvöxtur eykst þá hækka laun einu sinni á ári eða í maí ef hann eykst um eitt prósent verða taxtalaun hækkuð um þrjú þúsund krónur og svo koll af kolli en almenn laun fá minni hækkun eða þrjá fjórðu hluta af

felst í því að ef launavísitala á almennum markaði hækkar meira en hæsti taxtinn hjá Starfsgreinasambandinu hækka allir kauptaxtar um sömu krónutölu og þá hækkar desemberuppbót og orlofsuppbót kveðið er á um sveigjanlegan um það verður hægt að semja á hverjum vinnustað útfærslan er misjöfn til dæmis getur starfsmaður sem vinnur frá hálf átta til sextán þrjátíu og fimm afsalað sér tveimur tuttugu mínútna kaffitímum og fengið þrettán mínútna að auki og gæti þannig hætt klukkan átján mínútur í fjögur það er fimmtíu og þremur mínútum fyrr forsendur þess að kjarasamningar haldi er að kaupmáttur launa aukist að vextir lækki verulega og að stjórnvöld standi við gefin fyrirheit fyrsta endurskoðun verður í september á næsta ári við erum að leggja hér grunn að

sem stuðlar að lægri vöxtum en jafnframt að tryggja þeim sem að höllustum fæti standa í íslensku samfélagi mestu hlutdeildina sem er til skiptanna markmiðin sem að við byrjuðum með í upphafi þegar lögðum fram okkar kröfugerð var sú að fara í

og það er það sem kemur út úr þessu að þeir sem minnst hafa þeir fá mest út úr þessum kjarasamningi og það var einmitt það sem við stefndum að ég lít

að þessir samningar séu einhvers konar

á milli atvinnurekenda og vinnuaflsins að vera mjög erfitt auðvitað vill maður alltaf meira en ég held að þetta sé bara mjög ásættanlegur samningur fyrir alla aðila bara fyrir samfélagið okkar

hvernig sem á það er litið það er ótrúlega margt sem spilar þarna saman sem

auka lífsgæði fólks til bæði skemmri og lengri ég tel merkilegast við þetta að hér eru atvinnurekendur stjórnvöld og verkalýðshreyfingin að snúa bökum saman og taka sér stöðu með lægst launaðasta fólkinu á landinu þar sem sem er í hagkerfinu núna er veitt til þeirra sem eru með lægstu launin og núna er einfaldlega komið að því að aðrir þurfa að bíða lengra fæðingarorlof lægri tekjuskattur

auknar barnabætur auðveldari íbúðakaup og skref til afnáms verðtryggingar eru meðal aðgerða ríkisstjórnarinnar til stuðnings kjarasamningum stuðningur ríkisstjórnarinnar við

er um áttatíu milljarðar á gildistíma samningsins aðgerðirnar eiga að nýtast best ungu fólki og þeim tekjulægri nýtt

þriggja þrepa skattkerfi á að auka ráðstöfunartekjur þeirra tekjulægstu um tíu þúsund krónur

miðast við að launin séu þrjú hundruð fjörutíu og fjögur þúsund krónur á mánuði eða lægri barnabætur hafa verið hækkaðar um sextán prósent og skerðingarmörk barnabóta verða

ráðstöfunartekjur fjögurra manna fjölskyldu gætu þannig hækkað um allt fjögur hundruð og ellefu þúsund krónur og einstæðs foreldris um tvö hundruð þrjátíu og fjögur þúsund krónur fæðingarorlof verður orðið tólf mánuðir

fyrsta janúar tvö þúsund tuttugu og tvö fjölmargar tillögur um aðgerðir eru í húsnæðismálum meðal annars á að kynna nýja tegund af húsnæðislánum fyrir tekjulága útvíkka stuðning vegna fyrstu kaupa framlengja heimild til að ráðstafa séreignarsparnaði og leyft verður að ráðstafa

skattfrjálst til íbúðakaupa það þýðir að sá sem er með þrjú hundruð tuttugu og fimm þúsund

í mánaðarlaun gæti nýtt hundrað þrjátíu og sex þúsund og fimm hundruð krónur á ári skattfrjálst til öflunar húsnæðis og sambúðarfólk með sex hundruð og fimmtíu þúsund tvö hundruð sjötíu og þrjú þúsund árlega þá á að draga úr vægi verðtryggingar tengja ný neytendalán við neysluvísitölu án húsnæðisliðarins frá næsta ári banna verðtryggð jafngreiðslulán til meira en tuttugu og fimm ára og þá ætlar

ríkisstjórnin að taka markviss skref á samningstímanum til að afnema verðtryggingu á lánum auðvitað er það stórkostlegur áfangi því ég hef þá trú að þessir samningar geti verið grundvöllur að víðtækri sátt eins og við vitum þá hefur að sjálfsögðu blásið í samskiptum bæði fulltrúa atvinnulífs og verkalýðshreyfingar og stjórnvalda en eins og sjá má hér þá er samstaða um þessar megináherslur það er skilningur á því að verkefnið er að

félagslegan og efnahagslegan stöðugleika til lengri tíma og ég er mjög bjartsýn eftir daginn í dag ýmsar aðgerðir þarna inni eru mjög mikilvægar ekki síst

varðandi öll húsnæðismálin og síðan þá tenginguna við það hvernig fólk getur eignast húsnæði og kannski síðast en ekki síst fyrir okkur Framsóknarmenn varðandi verðtrygginguna heilt yfir finnst mér þessir samningar vera mjög í takt við það sem er að gerast í hagkerfinu menn eru ekki að að fara fram úr sér eins og sumir óttuðust og ég var nú meðal þeirra sem óttaðist að við værum að sigla inn í enn eina

þar sem við værum að taka meira út en innistæða væri fyrir en það er ekki niðurstaðan og saman með yfirlýsingu stjórnvalda finnst mér við vera hér komin

sannkallaða samninga sem eru

seðlabankastjóri segir að ákvæði kjarasamninga um lækkun stýrivaxta sé óheppilegt og geti hægt á vaxtalækkun ein af forsendum kjarasamninganna sem voru undirritaðir í gær er að Seðlabanki Íslands lækki stýrivexti hægt er að segja samningunum upp ef vaxtalækkanir koma ekki til framkvæmda peningastefnunefnd Seðlabankans tekur ákvörðun um stýrivexti en markmiðið er að stuðla að stöðugleika í hagkerfinu og draga úr verðbólgu

og nefndarmaður í peningastefnunefnd hafa gagnrýnt þetta ákvæði í samningunum Már Guðmundsson seðlabankastjóri segir þetta óheppilegt þetta er svipað

að keyra bíl og ætlaðir til Akureyrar og settir það skilyrði á að þú mættir ekki snúa stýrinu meira en þrjátíu gráður í aðra hvora áttina þú færir fljótt út af

er ekki þannig að

þannig að þú lítur ekki svo á að það sé með þessu verið að vega að sjálfstæði Seðlabankans eins og sumir hafa fullyrt það er kannski verið að reyna það en bara ekki hægt vegna þess að lögin eru skýr og og það er enginn sem sest hér inn og tekur þátt í því að taka þessar ákvarðanir en er ekki

að binda hendur peningastefnunefndar ekki endilega hún verður bara að vega og meta það það fer eftir aðstæðurnar verða auðvitað hefur það einhver áhrif og áhrifin eru óheppileg gæti leitt til þess að vextirnir verða eitthvað hærri en ella framan af sem er ekki ekki sniðugt en eigi að síður þær

það sem er heppilegast fyrir almannahag þannig að ég held að þarna hafi nú orðið einhver mistök en þetta er auðvitað mjög almennt orðað og kannski áttar fólk sig betur á því þegar frá líður að það getur verið óheppilegt fyrir alla aðila ef við tökum vextina sem hagstjórnartæki úr sambandi Gylfi Magnússon dósent og formaður bankaráðs Seðlabankans stjórnvöld munu þær koma íbúðakaupendum og húsnæðiseigendum og húsnæðiseigendum nei þær eru óskiljanlegar það er

ágætt að leyfa þeim kallar á flækjur til að hjálpa þeim þarna eru ákvæði um stýrivexti Seðlabankans

launþega að Seðlabankinn beiti sér ekki sumt í aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem kynntar voru í gærkvöldi er varhugavert að mati formanns b h m formaður b s r b fagnar hins vegar samningunum og

aðgerðum stjórnvalda kjarasamningar opinberra starfsmanna runnu flestir úr gildi á mánudag það er auðvitað þannig að sá sem er fyrstur í

það er mjög ánægjulegt að áherslunar í þessum kjarasamningum eru að tryggja þeim sem hafa minnst milli handanna mestu hækkanirnar og líka stuðning stjórnvalda í yfirlýsingu þeirra það rímar mjög vel við stefnu b s r b munið þið fara fram á eitthvað svipað eða

meira

hjá okkar aðildarfélögum eru sambærilegar mér sýnist ríkisstjórnin hafa teygt sig mjög langt til þess að aðilar á almenna vinnmarkaðnum gætu náð saman það má svo sem ýmislegt um það segja þarna eru vissulega félagslegar umbætur lagðar til sem ég held að hefði verið farið í hvort eð er og var stefnt að það er tvennt þarna sem mér finnst varhugavert þarna er verið að gefa ádrátt um að svokölluð tilgreind séreign verði séreign sem nota til húsnæðiskaupa það þýðir að sameignin minnkar sem því nemur með því sé gengið gegn áralangri vinnu sem miði að því að samræma lífeyrisréttindi á opinbera og almenna markaðnum

segir að samningarnir sem undirritaðir voru í gærkvöldi gefi von fyrir kjaraviðræður háskólamanna við ríkið og að ríkisstjórnin sé til í að teygja sig í áttina að okkur með sama hætti þegar kemur að sérstökum kröfum

starfsmanna hjá hinu opinbera

hvað eru þau ánægð með og hvað reynir nú ásamt fyrrum lykilstarfsmönnum að afla tæplega fimm milljarða króna til að endurreisa flugfélagið samkvæmt heimildum fréttastofu hefur hópurinn sýnt eignum úr þrotabúi WOW áhuga en félagið var úrskurðað gjaldþrota fyrir viku í áætlun sem kynnt var hugsanlegum fjárfestum í gær kemur fram að fyrrum lykilstarfsmenn WOW ætli sér að endurreisa félagið í sömu

mynd og það var árið tvö þúsund og fimmtán stefnan er að hefja reksturinn með fimm nýjar

vélar strax í vor og hefja áætlunarflug milli þrettán áfangastaða í Evrópu og austurstrandar Bandaríkjanna í lok júní fyrstu tólf

til stórs evrópsks flugfélags áætlanir gera ráð fyrir að vélum verði fjölgað í sjö árið tvö þúsund og tuttugu og í tíu ári síðar farþegar verði fimm hundruð og sjötíu þúsund í ár en fjölgi í eina og hálfa milljón á næsta ári og rúmar tvær árið tvö þúsund tuttugu og eitt í kynningunni segir að stofnendurnir hafi lært af biturri reynslu hvað eigi ekki að gera og einblíni

á lággjaldastefnuna sem reynst hafi vel nýjum fjárfestum gefst kostur á að fá fjörutíu og níu prósenta hlut í félaginu gegn fimm milljörðum sem haldi

félaginu á floti fram á annan ársfjórðung næsta árs þá verði fjárstreymi orðið jákvætt í kynningunni eru tíndar til nokkrar ástæður fyrir því að WOW

hafi farið í þrot félagið hafi vaxið of hratt tap hafi verið á rekstri og félagið hafi misst fókusinn á

svo eitthvað sé nefnt Skúli segir í samtali við fréttastofu að hann geti ekki tjáð sig um málið eins og er samkvæmt heimildum fréttastofu hefur Skúli innan við tvær

vikur til að tryggja fjármögnun og fá þá samþykki Samgöngustofu til þess að færa flugrekstrarleyfi WOW yfir á nýja kennitölu einna mestu verðmætin í þrotabúinu eru í

sem eru grundvöllur fyrir flugrekstrarleyfi en án þeirra gæti tekið á annað ár að stofna nýtt flugfélag í stað nokkurra vikna sem endurreisn félagsins gæti tekið fáist til þess fjármagn þá hefur fréttastofa heimildir fyrir því að fleiri en Skúli hafi sýnt þrotabúinu

áhuga talið er að Boeing sjö

sjö Max átta vélarnar sem fórust í Eþíópíu og Indónesíu hafi hrapað vegna bilunar í kerfi sem skynja á ofris og bregðast við því þetta kom fram á blaðamannafundi sem samgönguráðherra Eþíópíu hélt í dag til að kynna niðurstöður frumrannsóknar á slysinu sem

kostaði hundrað fimmtíu og sjö mannslíf sagði að nef vélar

Airlines hefði endurtekið leitað niður á við áður en vélin hrapaði til jarðar farþegarþotur af þessari gerð voru kyrrsettar um heim allan eftir slysið ráðherrann sagði að flugmálayfirvöld yrðu að staðfesta að viðeigandi úrbætur hefðu verið gerðar

yrðu teknar í notkun á ný lögreglumenn í Bretlandi hafa verið beðnir að fresta því að taka leyfi og löggæsluyfirvöld segjast við öllu búin gangi Bretar samningslausir úr Evrópusambandinu í næstu

viku breskir þingmenn samþykktu í gærkvöld með minnsta mögulega meirihluta lög sem knýja eiga forsætisráðherra til að fara fram á lengri frest til að ganga frá Brexit samningum svo forðast megi samningslausa útgöngu

úr Evrópusambandinu

og hennar helsti gagnrýnandi Jeremy Cobyn leiðtogi Verkamannaflokksins sátu á rökstólum annan daginn í röð til að ræða mögulegar lausnir á

en tíminn líður komi breskir þingmenn sér ekki saman um lausn eða fái lengri frest ganga Bretar úr Evrópusambandinu samningslausir þann tólfta apríl næstkomandi annan föstudag og fleiri eru áhyggjufull yfir því sem koma skal og reyna að vera við öllu búin þannig hafa löggæsluyfirvöld í Bretlandi beðið lögreglumenn að fresta því að taka leyfi og verða flestir kallaðir til vinnu dagana í kringum tólfta apríl gangi Bretar þá samningslausir úr Evrópusambandinu þá segir hann almenning í Bretlandi verða að búa sig undir skerta þjónustu löggæslumanna þessa daga þeir viti ekkert hvað sé í vændum og vilji vera við öllu

búnir aðeins ein framkvæmd stóðst kostnaðaráætlun af þeim fjórum sem innri endurskoðun Reykjavíkurborgar gerði úttekt á í skýrslu hennar er bent á ellefu atriði sem betur megi fara viðbygging við Sundhöll Reykjavíkur Hlemmur

viðbygging við Vesturbæjarskóla og gerð

við Grensásveg eru þær fjórar framkvæmdir sem innri endurskoðun Reykjavíkur gerði úttekt á markmiðið með úttektinni er að kanna hvort

kostnaðaáætlanir standist og hvort farið sé eftir verklagsreglum við útboð og innkaup ef hvorki er miðað við frumáætlun né kostnaðaráætlun á hönnunarstigi heldur þá kostnaðaráætlun sem gerð var við fullhannað mannvirki og hún uppreiknuð miðað við verðlag í september síðastliðnum sést að áætlaður kostnaður við Sundhöllina var rúmar sextán hundruð milljónir

raunkostnaður tæpum

og sex milljónum meiri kostnaðaráætlun var rúmar hundrað og sextíu milljónir en lokareikningurinn reyndist vera tæpum hundrað sextíu og sjö milljónum hærri viðbygging við Vesturbæjarskóla átti að kosta rúman milljarð en kostar tæpa einn komma tvo milljarða hjólastígurinn átti að kosta tæpar hundrað níutíu og sex milljónir króna það stóðst nánast því ekki skeikar nema tæpum þremur króna og er það innan vikmarka frá kostnaðaráætlunum og fjárheimildum alls reyndist kostnaðurinn við þessar fjórar framkvæmdir vera þrír komma fjórir milljarðar króna fjögur hundruð og fjórum milljónum meira en áætlað var þá voru ýmsar reglur brotnar alls eru ellefu ábendingar í skýrslunni alvarlegasta ábendingin og sú sem er á rauðu

er vegna kostnaðaráætlana skylt er að gera

kostnaðaráætlanir á þremur stigum í ferlinu en það var aðeins gert í tilviki framkvæmda við Vesturbæjarskóla almennt þurfi kostnaðaráætlanir að vera vandaðri og ástandsskoðun á mannvirkjum ítarlegri

veðri loftþrýstingur fer hækkandi yfir landinu og verður veður átakalítið næstu daga

á morgun verður austlæg átt ríkjandi og bjart veður víða um land hætt við næturfrosti en yfir hádaginn verður hiti á bilinu fjögur til átta stig Theodór Freyr

yfir horfurnar að loknum íþróttafréttum Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins formaður

fagnar því að borgarstjórn Reykjavíkur hafi samþykkt tillögu um að koma á laggirnar rafíþróttadeildum innan íþróttafélaga

eru þegar farin að sýna

íslenska karlalandsliðið í fótbolta fellur enn á styrkleikalista

og Mauro Icardi snéri aftur á fótboltavöllinn með inter í ítölsku úrvalsdeildinni í gærkvöld hann fékk blendin viðbrögð frá stuðningsmönnum

helstu atriði frétta nýir kjarasamningar og aðgerðir ríkisstjórnarinnar marka tímamót að mati þeirra sem að þeim standa þeir stuðli að lægri vöxtum og veiti þeim veiti þeim mest sem minnst hafi seðlabankastjóri segir óheppilegt að sett hafi verið inn sérstakt ákvæði í kjarasamningana um lækkun stýrivaxta þetta gæti hægt á vaxtalækkun hann telur að samningamenn hafi mögulega gert mistök Skúli Mogensen reynir nú að endurreisa flugfélagið WOW

fimm milljarða króna frá fjárfestum fyrir fjörutíu og níu prósenta hlut í félaginu skammur tími er til stefnu þarf að reyna að fresta enn

Breta úr Evrópusambandinu eftir ákvörðun breska þingsins í gær lögreglan í Bretlandi er viðbúin óeirðum gangi Bretar út samningslausir

í næstu viku þessu er að ljúka Valgeir Örn Ragnarsson verður hér í minn stað klukkan tíu á sama tíma flytur Haukur

útvarpsfréttir verið þið sæl